Anisany mampiavaky ny sakafo aty Japon dia ny sushi, sashima, ny ramen, ny tampura ary ny bento Ny akora fototsy anamboarandreo io sakafo io zany da tsy ino fa ny vary, ny hazan-dranomasy da ny sôza